<noise> pus kujuei se kaung kuam kaung pus tutsjam ljau neuk se jui ni bumang naku'uts dios jai lutsjau balei saria ke jui ba'ejei ke ke rapu jui ba'ejei li'iajaun o rapu jui ba'ejei jui manup jai lutsjau balei saria ke ni pep mbajau pero pus tutsjam ljau ta'ajam dios ke jui ke jui jui lu'ui ladiu jui ngumang dios y ke kue laku'uts dios komo ngjai nda hermano pus jui kukue jui nduku'uts dios y pus chu mani jui baku'uts dios pero kadat rajuik pus ni mbumjang kadat rajuik l'ejei ke l'ejei mas majau sukua rajuik tikji riñjie buruan ni pep mbumjang pero kadat si si batei bakjai ne ngumang dios ke si l'u y ke nju'u ke jui ne kade ke jui ne xiki y ke jui ne lu'uaut peuk se ban'eiñ neuk se ba'ejei ke jui ya ya tijian snade l'ejei rajuik kadet tsjep ke linjiua'at de kingyie kil'ie pero dios lu'uaut ngjai nda hermano de kujuan sundu jui kuma kil'ie jui ndutsjep ke ke jui ya ni pep mala'au ndutsjep jui nikiua'a ke ya ke ya ke ya jui ke los pulmones ke ya ni pep mbajau ke ya jui ya ya jai ni pep lumei rapu manajets ninjiung. <noise> <noise> pero jui kujua'a nixets kuma ndutsjau ljau y jui ni'iau y jui dios ndu'uau y chu jui baku'uts dios jui majau lu'ui nama kon jui bania'a y y kadat se batsjau saria ke ni mbajau pero cuando kju'uts dios pus kju'uts ni pep mbal'ejei manaljaiñ y kadat rajuik pus sau nda kusap kju'uts dios y ya mbe baljaiñ pero pus rapu ba lem ta'ajam dios ke nda kunju ku'uet y ke lal'u ne jui ngumang y ke lakju'uts y pus kujui kaung tanu'um ke dios jui si dios jui si lutsjau jui kua lu'uau cuando kua ba'ajam ke jui lu'ui jui jui ba ba'aut deuk se kaung ta'ejen ke ya ke ya ta'un ya ranu'um jai jai su'ua se lu'ujuiñ saria balei y ke ke batei rama mbje ma kil'ie ta'ejem ke kaung ya ta'um ke bien maeu batsau pero dios jui lu'uaut dios jui lu'uaut jai ne nixets se kaung kuam kaung tanu'um ke ke dios jui lutsjau balei saria bandaik por ke por ke jai nda nda hermano se jui ndan'eiñ naiñ rapu nu'um pus napu hermano dios ndu'uau y pus chumani jui lem ba baku'uts dios y jui lem ba'ajam dios. <noise> jui maiñ ndu'ui de de kingyie kil'ie ndutseiñ nimia y y ni'iau chumani jui mejeu nanji hermano baku'uts dios pus yu saje'em dios por ke jui ndu'uau dios aunque jui maeu ndutsau ndunju ripiaik kadet jui ndutsjep ke ke jui, ke jui napu se ndu'ujuiñ ke jui ya ni pep mala'au per mut dios ndu'uau, dios ndu'uau napu hermano chumani kauk la'ejei dios yu saje'em por ke por ke dios ndutsjau baleik ripiaik dios rajuik ndakeiñ ndul'ajam dios y y dios jui balei lutsjau komo napu komo napu l'i napu dios kaung nunum ke jui ke jui ndu'uau ke jui ndu'uau chumani ke jui mejeu pero pus ni chumani jui ni pep mbumang naku'uts dios jui kauk la'ejei jui nanjiang pero jui dios ni pep banjiang jui dios lem mane'e jui banu'u xap pe jui makue'e y manaku'uts dios y pus dios napu dios se ndeu mas lutsjau chu lem, lem lutsjau napu dios napu jesús se jui lu'uaut chu lem lu'uaut jesús lem nomas ke kua jui ladiu y lanu likiajam y likiajam jui ladajam ngusaung y ngumbai likiajam jui lakeje jui ba'u jesús jui kua lu'uau kauk lanu'u ke jesús jui kua lu'uau ke ndeu mas kauk nunu nda kanje ndutjua'a ke napu kanje es maus maus riña'ja napu kanje. <noise> y y chumani será mejeu napu l'i y ya xiki napu maiñ dios ndu'ua'au jui kujua'a ke jui ya ya ni pep lujuets ninjiung kua ngjai ya jai e'jeil ya napu batsu jui ya bai bai y kaung leng napu pus kauk leng jui, jui ba manaja ndujuiñ jui ndutseiñ jui nimia nixets y kat kadat hermanos rapu hermanos baus creo ke baus kunji ma monterrey rapu y rajuik ndutsjau ljau cuando jui kujua'a napu kanje jui ya ya ndu'uajaun kichjiñ jui ya ndu'ui jui batsu ndutsue'ei y jui ndu'uei ndujue'ep hasta napu kunju napu xiki ndujuiñ ndunu ke ke jesús lem limiñ pero ni rajui ni pep ndumjamg ndukju'uts maiñ <noise> maiñ kumat y pus kaung tuma'am ke jesús si luju'u lu'ua'aut jesús mandaiñ jui manajap mandai ngane'ep jui lumeiñ jui luju'u lutsjau balei saria. <noise>